Kɨlaŋdoe ŋwɨ lǝ <hesitation> safwe oturu ŋuŋrǝ gbii rɨ pɔɔlʊwǝ rɛɛ oturu gbii rɨ. oŋuŋkǝ, rɛ oturu kɨlɛɛrɩkǝ vǝ́ lǝ fɨ safweye ǝ lǝ fɨ e le kpii rɨ mǝrǝ we vǝ́ a la siɛrɩ ko wɨ ŋ taanɨ.